අප්‍රේල් මාසය කියන්නේ <hesitation> ලංකාවේ ඉන්න බොහෝ දෙනාට <hesitation> ඉතාම විශේෂිත මාසයක්. මොකද <hesitation> ලංකාවේ ජනතාව සිංහල අලුත් අවුරුද්ද <hesitation> නැත්නම් සිංහල දමිළ අලුත් අවුරුද්ද <hesitation> සමරන්නේ <hesitation> මේ අප්‍රේල් මාසේ. ඉතින් <hesitation> ඒ සිංහල දමිළ අලුත් අවුරුද්ද බොහෝ විට යෙදිලා තියෙන්නේ අප්‍රේල් දහ තුන දාහතර <noise> කියන දවස් දෙකේ. <noise> ඉතින් ඒකෙදී <hesitation> දහ තුන සලකන්නේ පරණ අවුරුද්ද විදියට. දාහතර වෙනිදා තමයි <noise> අලුත් <noise> අවුරුද්ද <noise> විදිහට <noise> සලකන්නේ. <noise> ඒකෙදි <noise> මිනිසුන් තමන්ගේ අස්වැන්නෙන් හදපු <hesitation> අස්වැන්න නෙළල හදපු <hesitation> කිරිබත් <hesitation> ඒවගේම කැවුම් <hesitation> කොකිස් <hesitation> ආස්මී <hesitation> වැලිතලප <hesitation> අලුවා <hesitation> ඒ වගේ විවිධ <hesitation> කැවිලි වර්ග ලෑස්ති කරලා <hesitation> චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර කරලා <hesitation> තමන්ගේ පවුල නෑදෑයෝ එක්ක මේ සිංහල දමිළ අලුත් අවුරුද්ද සමරනවා. ඉතිං අප්‍රේල් මාසේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි <hesitation> <noise> හැම දෙනාටම මේක අලුත් බලාපොරොත්තුවක් ගෙන මාසයක් විදිහට තමයි <hesitation> ලංකාවේ සලකන්නේ. ඉතින් <hesitation> තරහ <noise> මරහ <noise> තියෙනවනම් ඒවා ඉවත් කරගෙන <hesitation> තමන්ගේ නෑදෑයෝ යාළුවෝ එක්ක ඉතාමත්ම ආදරයෙන් තමන්ගේ <noise> බැඳීම් අලුත් කරගන්න <noise> මාසයක් විදිහට <hesitation> අප්‍රේල් <noise> මාසය <noise> අපි හැමෝගෙම මතකේ තියෙනවා.